أكثر شخص أثر فى حياتى كان أبى الله يرحمه، <hesitation> كان شخصية نادرة وما فى منها، ما أعتقد أن فى حياتى كلها راح أقابل شخص مثله، شخص ناجح ص- شخص مفكر، شخص عاقل، شخص على قدر ما شاء الله، الله يرحمه يعنى من العلم والتدين، ما بزكيه على ربى، لكن ما بى بهالكون شخص مثل أبى.